घर का बना पास्ता बनाण के, आप सबसे पहले मैदा, अंडा अर पानी मिलाके आटा गूंथ लें, फिर वे बेल कर छोटे टुकड़ों में काट के उबाल दया। पिज़्ज़ा बनाण के लिए, मैदा, यीस्ट अर पानी मिलाके आटा गूंथ लय, फिर वे बेलकर टॉपिंग्स (टमाटर सॉस, पनीर, सब्ज़ियाँ) के साथ बेक करा। दोनों में ताजे मसाले अर स्वादिष्ट सामग्री डालके पका।